بصفتي بطل خارق ممكن إني استكشف نقاط الظعف الموجودة عند الكائنات الفظائية، <hesitation> أو -أش- أشكل فريق أجمع فيه مجموعة من الأبطال الخارقين ذوي مهارات متنوعة مثل: القوة، والذكاء، <hesitation> أو كمان يعنى أشوف تقنيات متقدمة، <hesitation> سأعمل مع العلماء لتطوير تكنولوجيا جديدة.